கொலம்பிய உணவு என்பது பழங்குடி, ஸ்பானிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க கலாச்சாரங்களால் பாதிக்கப்பட்ட பல்வேறு சுவைகளின் கலவையாகும். இதில் சின்னமான பந்தேஜா பைசா இறைச்சி, அரிசி, பீன்ஸ், வெண்ணெய் மற்றும் வறுத்த முட்டையுடன் கூடிய பெரிய தட்டு), அரேபாஸ் (சோள மாவு பிளாட்பிரெட்கள்) போன்ற உணவுகள் உள்ளன. எம்பனாடாஸ் (வறுத்த பேஸ்ட்ரிகள்), மற்றும் சான்கோச்சோ (இறைச்சி, காய்கறிகள் கொண்ட ஒரு இதயமான குண்டு, மற்றும் வாழைப்பழங்கள்). உணவு உள்ளூர் பொருட்களைப் பொறுத்து பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடும், ஆனால் பொதுவாக புதிய தயாரிப்புகள் மற்றும் எளிய சமையல் முறைகளில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் லேசான சுவைகளை நோக்கிச் செல்கிறது.